Zerô an, roy an, efatra an, enina an, valo an, folo an, roy ambiny folo, efatra ambiny folo, enina ambiny folo, valo ambiny folo an, rôpolo an, roy amin'ny rôpolo.